leddi China ni handi ma di ɗon mari nyamdu sosai, amma nyamdu je ɓe ɓuri andiri go be mai wo'di nyamdu ɓe viyata ɗum pekindog, nyamdu mai un je ɓe hokkata be liɗɗi be kusel ha nder, wo'di nyamdu fe're ɓe viyata ɗum dimsun, nyamdu mai ɗo mari, ɓe ɗo wadda nyamdu mai ɓe ɗo resa ɓe wadda bana indomie, ɓe wadda bana taliya, ɓe wadda bana supperggetti, be macaroni ɓe hauta be shayi ɓe hokka ɓe ɗon nyama be kuɗi, wo'di nyamdu fe're bo je ɓe viyata ɗum bana hotpie hanjum ma ɓe ɗon gaɗa ɗum be pie, <hesitation> bana cakeji ni ɓe hokka ɓeɗo nyama, sannan wo'di nyamdu fe're je ɓe watta be kusel alade, be kusel kujeji fe're ɓe ɗon viyata ɗum ma'po, ma'po tofu be yare maɓɓe mai, ɓe nyama nyamdu sosai hamɓe ma.